Kô fa couleur bleu ciel ndraiky ai, <hesitation> agnisany mampiseo fandriampahalemagne, de fahalalagne ary fisainagna koa couleur bleu ciel io, de <hesitation> matetiky <hesitation> ampiasaigny kô iraha io kô fa mampiseo f <hesitation> ahasahiagna sy firakentampo regny, de raha tônga agnaty lôhako vôlôhagny kô fa couleur bleu ciel ai, de lagnitra ai, <hesitation> ragnomasina